هو زه پوهیګمه څې څنګه نیکتایي وتړمه، معمولاً د دفتر ته تګ د پاره یا د محافلو د پاره لکه د نورو خلکو په شان او یا هم کوم خاصو جلسو دپاره د نیکتايي نه استفاده کومه او دې کله د دریشي د اغوستلو په صورت کې نیکتايي کاروو. دا ک تل نه وي خو کله کله په خاصو محافلو، خاصو شرایطو کې ځینې استفاده کیګي.